E fomba fagnasa tapy misy tasy igny igny faritry misy gne tasy igny evao zasy gne araraha vovosavony amin'io da kosikose, kosikose borosy na kosikose zay raha azo ikoseha anazy io, da igny faritry igny avao koa gny atapy ame masoandro da vita.